komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í dag fjöllum við um kvennafrídaginn fræðumst um hvað það þýðir að vera matvandur kíkjum í strumpaafmæli og sjáum lengstu brú í heimi ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar fjölmargar konur á Íslandi voru í gær hvattar til að leggja niður vinnu sína klukkan fimm mínútur í þrjú og mæta á samstöðufund á Arnarhóli það var gert til þess að mótmæla

launamun kynjanna en kjörorðin í ár eru breytum ekki konum breytum samfélaginu dagurinn er oftast kallaður kvennafrídagurinn og er alþjóðlegur baráttudagur fyrir jöfnum launum og kjörum kynjanna hann var fyrst haldinn hátíðlegur árið nítján hundruð sjötíu og fimm

Sameinuðu þjóðanna samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Hagstofu Íslands um launamun kynjanna eru meðallaun kvenna um sjötíu og fjögur prósent af meðallaunum

karla þó þau vinni sömu vinnu það er eins og ef systkini fá vasapening og strákurinn fær hundrað krónur en stelpan bara sjötíu og fjórar krónur samkvæmt þessu hafa konur unnið fyrir laununum sínum eftir fimm klukkustundir og fimmtíu og fimm mínútur miðað við fullan vinnudag frá níu til fimm þær ættu þess vegna að vera búnar í vinnunni klukkan fjórtán fimmtíu og fimm þetta hefur breyst hægt í gegnum árin og með þessu áframhaldi

ná konur ekki sömu launum og karlar fyrr en árið tvö þúsund fjörutíu og sjö eftir tuttugu og níu ár er verkefni sem felst í því að rannsaka upplifun fólks á mat og hvort hægt er að vinna gegn matvendni við þekkjum það eflaust flest að finnast einhver matur ekki góður en það kallast að vera matvandur matvendni eldist yfirleitt af fólki en talið er að um

barna sé matvandur

alls ekki góður steiktur fiskur af hverju ég bara kúgast af honum súpur

raspið það gerir fiskinn það getur verið erfitt að vera matvandur af því við þurfum að borða mat á hverjum degi þær Anna Sigríður Ólafsdóttir og Sigrún Þorsteinsdóttir vilja þess

vegna rannsaka málið betur verkefnið okkar heitir

svona

að vinna með á mat og reyna að sjá hvort við getum breytt matvendni það er að með því að snerta

svo erum við líka að skoða samskipti við matarborðið það er að samskipti foreldra

við vitum að samskiptin geta verið mjög erfið í tengslum við mat og geta valdið mikilli streitu hjá bæði börnum og foreldrum smekkur fólks er auðvitað misjafn en það getur verið góð regla að

smakka fyrst áður en maður dæmir það voru mikil hátíðarhöld

í Belgíu á þriðjudaginn þegar haldið var upp á sextíu ára stórafmæli strumpanna þessar litlu bláu verur og vondi galdrakarlinn Kjartan hafa verið vinsælt barnaefni áratugum saman og þeir komu fyrst fram árið nítján hundruð fimmtíu og átta var í afmælinu en hún segist vera mjög glöð að

haldi áfram að vera vinsælir enn í dag og að hún voni að þeir haldi áfram að gleðja bæði börn og fullorðna boðið upp á stóra afmælisköku tónlistaratriði og svo var risastór sýning um litlu bláu vinina þar tóku tölvugerðar af strumpunum á móti gestum og buðu þeim í heimsókn í litlu

brú í heimi var formlega tekin í notkun í vikunni í Kína brúin er fimmtíu og fimm kílómetra löng en það er um það bil jafnlangt og frá Reykjavík að Selfossi brúin tengir saman Hong Kong

það tók níu ár að smíða hana og hún samanstendur af tveimur brúm tveimur eyjum og sjö kílómetra löngum jarðgöngum fólk hefur ólíkar skoðanir á brúni meðal annars vegna þess hve mikið kostaði að smíða hana tæplega sjötíu milljónir búa á þessu svæði og brúin styttir vegalengdir verulega hún er hönnuð til að þola bæði jarðskjálfta og

en alls voru notuð til verksins um fjögur þúsund tonn af stáli stór kattarsýning var haldin síðustu helgi þar gátu gestir og gangandi kynnst

af öllu tagi sumar